ôdy ô! akôry aré ô, ah tsy izaign maok fao, <hesitation> zah io mila fagnampiagna aminaré, ah zah io maok andeha hagnano vacances ai, de mety elaela zah vao tonga avy akagny, de <hesitation> raha saiky mbô hiangaviako anareo mbô arroser-o koa jardin nahy mandrapaha zah tonga avy magnano vacances agn, de zah kao tonga av akagny, anaré itondrasako voandalagna mbô cadeaux-naré nikarakara ah nizahazaha ananjy takeo.